Ɔ̀ɔ̀ yìwìȧ tii sùȧ mìŋ naŋ yɛ̀mɛ̀ aŋ yìlì fèemȧŋ, kɛɛ wo nyilì bȧ naŋ wa naȧŋ joo kɛ̀ kòò mìŋ yɛ̀mɛ̀ kɛɛ ke ɗɔɔɛ̀ mìŋ guùŋ gbùwò fɛ̀ɛ̀ lɛ, è naim guùŋ dììyè jii, kòuŋ nȧŋ yaȧ wo yiliɔ̀, wo yilì bi nȧŋ yaȧ wo nyaaŋ, nȧȧŋ kinɛiŋ ȧŋ naŋ wa dè yɛ̀mɛ̀ wo nyaaŋ, ȧŋ naŋ wa dè wòò kèè wo nyaaŋ, kòò mìŋ yɛ̀mɛ̀ wa wò nyaaŋ, kɛɛ kòò mìŋ naŋ yɛ̀mɛ̀ wo nyaaŋ yèèe mìŋ naŋ yɛ̀mɛ̀ wo nyaaŋ fùɔ̀ŋ gbȧpolùɔ sùȧ, yèèe wo nyaaŋ wɛɛ̀, wo nyaaȧŋ wò naŋ gȧŋ wò naŋ mùnlò fùùŋ, wo nyaaŋ yaȧ mȧȧŋ wɔŋ zɛmɛɛŋ, ke ɗɔɔɛ̀ mìŋ naŋ yɛ̀mɛ̀ wo yilì wii lɛ̀, e jùù naim nyɛ̀nɛ̀ŋ because òfoo kòò mìŋ yɛ̀mɛùŋ wa è guùŋ, weètii ke ɗɔɔ yii maŋ yɛ̀mɛ̀ wo nyaaȧŋ è naim yìnìè jùù òfoo ke ɗɔɔ jiɛ̀jiɛ̀ miɛ̀ŋ yii wèè ka yɛ̀mɛ̀ wo nyaaŋ, soo yɛ̀ì kèè wo nyaaŋ bi wò yaȧ.